हमरे खास करके गाउँघरका मनैं होइ । लत्ता धुइना यि मसिन उसिनके बारेमे हमके पता नाइ है । हमरे जत्ता लत्ता धुइति सक्कु लत्ता अपना हात लैके मिसमिसके धुइति । अइसने करके मोहके लत्ता धोइ परलेतिति मै का करतुँ कहलेतिति मै हिंयाँ बताइ जाइत हौं । खास करके लत्ता धोइक तहनि मै सबति पहिले अपन जौन मैलहा मैलहा लत्ता हैं ओहके मै अक्के तिरा धरतुँ । तौके जाके तसलामे पानी आउ सरफ घँघोरके उहि मैलहा लत्ता ओहके तसलामे मै भिजैतुँ । तौ एक घरिक पाछुक जौन मैलहा लत्ता महका मैल रहता उ फुल जिता । तौके मै हात लैके मिस्तुँ जौन ठाउँमे जेदा मैलहा रहता, गन्दा दिखाइत रहता हुँवाँ थोरि डटके मिस्तुँ । आकु ठाउँमे थोरि कम कम मिस्तुँ आउ गौंजतुँ । ओहका पाछुक मिसमुसके मै कहिदेउ धोइक तहनि बम्बुमे लैजितुँ । आजकाल ते मोटरके जमाना है तौ मोटर चलाके मै धुइतुँ । खास करके कैसे धुइतुँ कहलेतिति मै तिन पानी धुइतुँ । तिन पानीमे मजसतिति सफा होइल कैसा लगता यनिकि धोइल लत्ता महति कैहदेउ गन्दा पानी नाइ निकरे लगता कहलेतिति उ धोके सफा हुइगेल कहिके सोंचके मै उ लत्ता ओहके लैजाके मै टँगनामे सुखे डार देहतुँ । अइसने करके टँगनामे डारल उ लत्ता पातिर हे कहलेतिति जल्दि आउ जाके ठुल्ह हे कहलेतिति थोरि ढिला सुख जिता ।